Na niana no xoro cho niam chin dub chin lasa bleib dob tub nawe lex ta to bkwenxa naka bnie xinla ruta ka tien dika bchi tla xun nem chinto xlandika xoox xnaꞌ diikaꞌ ka xu menea tob tu blei di galaka ta xinla xula bella ru rubei beia kadika na true du due porta nie tena por diikaꞌ tar bian xinla loka lli cho xinla deteniente o la roka bellaꞌ le wa dan niena diika xinladika michi lliarna nakani wa pues lo xoinllon chinḻei ka be xinladika da da xinla chigama chigama da katernie lei xinladika e bernakan nadika tortuga per le nar las kadika la borgan na lasdika lab tisanio nab chigamatrədga da bnex xinladika mani ramani di lenox xnaꞌ chigamatə lo darkə rula kalobarliktda